On tongan musengan masalah ni warna-warna muse kan na rara na gorsing <noise> na rata <noise> na lomlom na coklat na merah jambu dungi na-na bunga torung dungi na rata as- na rata asok, na na bunga torung na aha na asok na ninna i na bontar na aha bo aha do na krem bagenan mantongan na na warna-warna ni badak bagen te na paling suka au anggo au warna. Na paling suka au ntongan anggo au warna na aha mabo na lomlom pala na lomlomi ntongan kan o inda aru tanda na kotor na paling bonci au na bontar mei anggo na bontarkan na momoan kotor nida dei langsung kotoran i nasoni mei na golap golap mei ulala na tagi pakeoni sanga na ungu na aha na bunga torung sanga na aha bo na rata na rata pentongan tar aha dei kan anggo inda non na batik-batik doma naron warna na kan anggo na songon na torang-torang do ninna na bontar bontar ninna na merah jambu urang do ulala i harana ntong na momoan kotor te anggo na lomlom non cocok mu- cocok dei ulala naron i anggo na lomlom na bontar mei ulala na paling aha i ngaro roangku i anggo na bontar nalolom na bunga torung na coklat dohot na tar na tar biru biru an aha mantongan. Na tar rata-rata ima na tar aha ulalai deges anggo songon warna ni bagas pe naron kan na tar ratai mei naron dot na tar cet laut naron na tardeges nida kan anggo na <hesitation> na mancolok-mencolok do warna nai ngana deges nida ibo songonima anggo na lolom kan ngajung-jarang dei i cet bagas ni alak na lomlom paling naron icampur kalak na gorsing tu na, na rata poso anggo na bunga torung jarang de i paling non na merah jambu na rara pe na jarang dei na paling aha manombo uida na biru langit warna na biru songon warna ni langit i.